ஆறுகள் ஓட்டம், இயக்கம் மற்றும் வாழ்க்கையின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. பாயும் நீர்: மிக அடிப்படையான அம்சம் நீரின் தொடர்ச்சியான இயக்கமாகும், இது ஒரு மூலத்திலிருந்து ஏரி, கடல் அல்லது கடல் போன்ற பெரிய நீர்நிலைக்கு பாய்கிறது. இந்த நிலையான ஓட்டம். வாழ்க்கை மற்றும் மாற்றத்தை குறிக்கிறது. அரிப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பை வடிவமைத்தல் காலப்போக்கில், ஆறுகள் பள்ளத்தாக்குகள், பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் பிற நிலத்தோற்றங்களை செதுக்கி, நிலப்பரப்பை வடிவமைத்து இயற்கையின் சக்தியை நிரூபிக்கின்றன. வாழ்க்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்: ஆறுகள் தாவர மற்றும் விலங்கு வாழ்க்கையின் வளமான பன்முகத்தன்மையை ஆதரிக்கின்றன, முக்கிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை. உருவாக்குகின்றன. அவை மீன்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், பூச்சிகள் மற்றும் பிற நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் கரையோரங்களில் உள்ள தாவரங்களுக்கு வாழ்விடங்களை வழங்குகின்றன.